في أحد الأيام ضاعت عائلة من الطيور في أثناء موسم الهجرة، وبجو يحاولوا يلاجو الطريج، لكن الطباب كان كثيف أثناء بحثهم لجو طائر صغير ضائع مثلهم قرروا يساعدوا بعض ويبحثوا مع بعض، طاروا طويل وكثير لحد ما لاجو نهر كبير وعرفوا إنه جريب من وجهتهم، معًا طاروا باتجاه الشمس وبدؤوا يشعروا بالأمل أخيرًا وصلوا للمنطقة الآمنة وفرحوا بلجاهم.